युनाइटेड की जो संस्कृति बी ए। टेटुक ब्रिटिश संस्कृति बी बोलो पोआ। या आगे बी बोलो ते। ईजी संस्कृति बी ए कहि चीज मुझ प्रभावित ए। यूनाइटेड मुज। जेशा इतिहास हुआ।